Izy koa zah misafidy ande tongotro na hoe miazakazaka aleko zah mande tongotro miadana mba tsy reraka zany igny, fa arakaraka ndrekindreky misy fotoagna ilagna miazakazaka ohatry hoe mekimeky regny alentegna miazakazaka mba manindry fotoagna ze tokony hitratrariny mba havonjeana le fotoana.